Iho diná iin nani saltén já ku teflon, ña ku ahió ku delikado xhi chí, <hesitation> de de nani chede nró nrivii <hesitation> eddnro tukox té <hesitation> iin iinka iin ku kunko comida <hesitation> lulu chí, ihó luluxi luluxi tpe neko saltén en nani saten de salten dé al <hesitation> inio <hesitation> ltén nani, he <hesitation> teña chedenró ada na kuinro tuku comida té na dakendó ihá ihá nadakuando, koja nani teflon ihó ihó ihó alixi chí ne neni yendó.